حيواني المفضلة <hesitation> هو الكلب أحب الكلاب لأنها وفية ومرحة وتعتبر أفضل صديق للإنسان كمان تعطي شعور بالأمان وتحب اللعب والمرح وجود كلب في البيت يضيف جو من السعادة والحيوية ويخلي الأوقات أجمل